Toh <hesitation> ɔnini nyɛvɛlɛ kɔ̄ a za ma nyra na, aza zwa kɔ̄ a nini nyra mijɛ dɛ kɔ̄ amaa muna, a zwa kɔ̄ nini nyra, nyaka yi nkpilo zaa nkɔ̄, muzwa asi agɛɛ ɔsɔ̄ ayɛ, za ima asi nyɛ, nɔdɔ inɔ na ama ayɛ inɔ dɔ inɔ na so nkɔ̄ dɔ̄ ɔsɔ̄ nyɛnyra kɔ̄ ninɔɔ kɔ̄ azwa lukpɛ wɔ, azwa nasii ama ayɛ kɔ̄, nkɔ̄ ɔ dɔ̄ cici nsɔ̄ kɔ̄ duba kutu rina ‘kɔ̄ kɔ̄ adɔ mnnɔ nnɛ, a dɔ̄ nyɛ iso aklodzi? Ko wini pɛrɛ si, arɔ kɔ̄ gbɛ aga ijɛ <hesitation> ma dɔ? Tɛ adɔ̄ nyɛ kɔ̄ drɛ kɔ̄ dɔ̄ itrɔ kɔ̄ a zɔrɔ ikpisha? To nkɔ̄ dɔ̄ ibɛlɛ nyɛnɛ nkɔ̄ ɔ na ma bɔ kɔ̄ abɛ itsi wɔ kutu kɔ̄ azɔrɔ nsɔ̄ wɔ nnɛ, yipisɛ blɛ yi nnɛ, kutu nnɛ kɔ̄ an na zɔrɔ ɔsha kɔ̄ na, iyi nkɔ̄ iwɔ csɔ̄ dza nyinyra yi cici ɔsɔ̄ nɔ ɔ ka shɔ ɔsɔ̄ na, nkɔ̄ ɔ shɔ ɔsɔ nɔ ka bɛ drɛ ife kɔ̄ ɔ na maa, nkɔ̄ isalo. Ko wɔ na muzɔ karisi kɔ̄ wɔ na sɔ ɔsɔ nɔ ka na drɛ ife nnɛ alo ka na shushɔ ɔsɔ̄ nyɛlo ama nkɔ̄ wɔ ɔsɔ̄ dza nyɛnyra wɔ yi cici kɔ̄ yi pɛyi ablɛ yi na sakɔ̄ yi na ma ablɛ yi kɔ̄ yi napɛ ablɛ sisa to unini an waa wa, nyɛ abɛɛ nkɔ̄ wɔ ɔsɔ̄ dzanyɛnyra yi cici ɔsɔ̄ ablɛ yi, kɔ̄ dza nyɛnyra adrɛ kɔ̄ ayinka zɔrɔ-zɔrɔ dɛ, nkɔ̄ ɔ zɔrɔ na ntɔ iwɔ wa, nkɔ̄ ɔ gbaa ma mashine dɔ̄ na nna pisɛ nyɛ lo wa, nkɔ̄ azwe nwa nnɛ na nna. lubala nyɛlo wa dzanyɛ nyra nnɛ ko manyi muzwa kɔ̄ azaa dza nyɛnyra zuzwa na ama dzanyenyra nwa kɔ̄ ɔ pisɔɔ kɔ̄ yaka ta kɔ̄ to mɛ itsi mɛ, mɛ zan nitsi ma moo, mɛ zan babru ma moo, mɛ zan mofo muna, kutu kɔ̄ ndɔ̄ bɔ nnɛ kɛ kɔ̄ dza nnɛ bɛ gbii yi wɔ to dzanyanra nnɛ ko ana ritre kɔ̄ a agalo zaa nkpi wɔ na an drɛ ɔsɔ̄ wɔ wa. Ama wɔ dzanyɛnra nwa kɔ̄ ɔ, pisɔɔ gbɛ nga nga nnɛ nnɛ dɔ inɔ, nkɔ̄ gbɛɛ dɔɔ inɔ na yi lɛ ablɛ yi wa dza nyɛnyra nnɛ azaa dza nyɛnyra zuzwa na. Azwa kɔ̄ yi pɛ nyɛnyra nwa kɔ̄ ɔ dɔ bɔ kɔ̄ p duba kɔ̄ nini kutu kɔ̄ rina kɔ̄, nkɔ̄ rina nyɛnyra nɔ jɛ kɔ̄ pɛ kɔ̄ nyɛ nyra adɔ nyɛnyra zuzwa tɛ adɔ̄ nyɛnyra dzi dzi. A zwa kɔ̄, ka ti kɔ ma nyra kɔ duba kɔ̄ nini a gā ba nnɛ lukp adza nyɛnyra kuma acɛɛ kɛ zpisɛ dza nyinyra kɔ̄ ɔ na kɔ̄ na pɛ itsi an da dza nyɛnyra ɔ pɛ nma adzu nyɛnyra ɔ pɛ minyɛ ayɛ kɔ̄. Ka ni dza nyɛ nyra dɛ kpo kɔ̄ wɔ nini wɔ ninɔɔ kɔ̄ wɔ kɔ̄ iwɔ ma. Kuma a zwa kɔ̄ yi na yi, ina yi na zɔrɔ, na yi na sibiti <hesitation> he na duba ribli yi. Kɔ̄ inɔ <hesitation> ga yi anɔ cici ka dɔ̄ nwa kɔ̄, nkɔ̄ yi mabli yi kɔ yi bɔ̄ tsa, adza bɔ, kɔ̄ yi pɔ̄ kɔ̄ yi na duba, za kɔ̄ ɔ nidza dca nyɔ̄ nyra, yi na duba kɔ̄ pɔ̄ kuta kɔ̄ a dubɔ muna, wɔ pɔ nna wa muna kɔ̄ ma dza nyɔ̄ nyra dɔ̄ azaa zwa muna, azwa kɔ̄ pisɔ̄ dza nyɔ̄ nyɔ̄ nyra duba ɔ pɔ̄ yali kɔ̄ sako ma